<hesitation> So a ƴeewii meksik ece ñaama, ndefa liɗɗi sanne kañun e teew. Ɗun en hono mun. Kulle duu ko laatii banngal ɓiɓɓe leɗɗe walla haakolooji en. Ɗun duu eɓe ndefa ɗun sanne. <hesitation> e anndal an minka, ɗii ni ngoni ɗefuuji maɓɓe fey so tawaama goɗɗi kertanaaɗi ɓe ana woodi.